mube wiɲan ani cɛrosunu mu wee depan na sinon obenɛ a zun a a celɛbre ubiyɛn ani cɛrosunu mi ose <hesitation> o dama siɲale mu lo aba nɛ sekirite a sekirite a nɛ ma'o we hɛ a mun se mi a mɛ obe nɛ mu seso mana-ra oma tawɛ a o dɛ o yɛrɛ-na a o ɔrɔsi ote a o ɓɛ vɛ ɓa nucozo wure se a o ɓɛ te nu nuwo piyɛzi